kikil b'awa' <hesitation> el k'amaal b'eey re neem tinimiit kaj chachan re paxiil che qas ti kirya richoq'ab' qas kirya ranmaa' re kerta li kachalaal wuxu' <hesitation> wunaq' che qas kitijiim k'ax qas kikitiij k'ax rimaal b'awa che qas <hesitation> rajawxiik ka tz'onooj jun toq'oob' chere <hesitation> chel k'amaal b'eey rii che qas <hesitation> kerya' b'la' richoq'ab' re kire otz' re otz' rikojiik otz' riliik otz' rib'aniik li que meya'an korte'el kirb'anan xa kela qas <hesitation> qas neem qas otz' kib'antaj wii' xaqara' kikiyb'eej b'la' che qas <hesitation> otz' rib'antajiik rinejeel richomimaaj jarpla junaab' rii', <noise>